Humidifaya bo e huwa kuugal mum ta ɗatal waylu ki pewri ndi warta ndiyam woññu ki pewri woññu ki veepo majjitina ɗum, ɗum warta ndiyam